Ng'a ng'eet akwerii tuka sait taman ak aeng', naituu nya <hesitation> chaik atya awe imbar, p aparyee imbareet akoi sait ang'wan, sait ang'wan keipwoo chepo sait ang'wan, keipwoo musareek ak kei nekiamndoi, toparparyee imbaar akoi sait soko sait sokol yo sait sisiit, amang'u nyakwerii tuukai peek, atya aketu kokayam kee keeik, nyekekeii, atya akweeri <hesitation> naitu akweeriye tuchotok kiakiik, nya uun kei, norok akeer ng'o kachookan mising, ko kachookan miising amuny, ako ng'o ko kawe akot atembean du senta oliin kole, ketuiye ak choronok ko ya machookan, akeer ng'o kaishi kerweet ing' yoo kole ng'o mii lakamach kole koluul akeer ko ng'o mamii a- aamande awe senta, nait ipketuiye ak choronook ketepii keng'alaal koit sait akeng'e saa moja nepo koskoleng, po kekeer taaripa ang'o kakeere eng' senta anda anyo nyakeer eng' kaa nait sait aeng' yo ng'o ka tamii senta nya ang'eet nini. nya nyoo nya aam nn sapa atya akeer taaripa chepo koskoleng, atya iparuchikei.